<hesitation> So a ƴeewii iran jooni. Hmmm ñaamaa teew en, cofe en jonkaa daabaaji en walla wondude e maaro. Ɗun neɗɗo ana waawi sifaade banngal ndefu maɓɓe. Fay so tawaama neɗɗo meeɗay yaade Iran, jonnka nanalla.